اشياء حتساعدك على الترتيب والتنظيم بالبيتن انك تخلي كل شي بمكانه، وتحافظ على انه يكون في تنظيف دوري <hesitation> بسيط، وترتيب كمان للاغراض <hesitation> بشكل منتظم، <hesitation> كمان تتفق مع اسرتك وتحطوا قوانين للبيت كلكم تنتظمون عليها عشان يقعد البيت مرتب ونظيف.